Nini nenda sana bweta mpira timu yane da ihi, yanga kwahiyo naendasana jave tobwita jei yaani tofurahia, da nini nenda sana kubweta mpira vivani juve vobwita mpira arejova mpira nakunu arijo vaa wingina kunu ina maana kwamba, nzidi kufurahi vosi irojambo rabohasana.